Ma gyo ma cu obai ma gyo obai domi ko mo obai muso gyo obai le muso gyu obai te muso zu vene ve mu gyo obai no fara abi ba muso gyo obai ve gyo obai le ai na fara abi a ama ze mu gyi enep ko kete gyi kete kpɛ nyine mu ko gyo kete kpɛ anyine ka gyo kete kpɛ a fara abi ama muso ve mu gyo ombai mma gyo obai na ajie gburo onum mu nyi ve ke mu to ajie gburo onum mu sobo gya ni muve mu geji ne tot mu ye foro oyaini muso bo geji nu am bai ni muye kpa akamu ni fwa domi doka ajie gburo enum wene eti ne le ne gap ama mu ze ne momo gyo ombai ve mu zeze vemu gyo ombai ne enep enyi sa gya enep ma a fara bi domi ana ana ko nyi wene yiri ema ni sa we ama kama mu gyo ombai ai anyi sa gyap gyo obai ve fara ebi noi ba domi ombai wuu ko nyi domi so go anyi save agyo save agyo ombai na ve eni fara abi ba ama muso ve mu gyi enep lene muye fara abi enep ko mu ve mu gya alele mu ye fara ama do bai ko nyi na gyo bai ko nyi a gyo ombai mu ve agyo ombai le ko muso gyo ombai ko ana seŋ muso gode ve ana seŋ ve gyo ombi vo onet gyo ombai na ana seŋ ba to kpu shi ajie gnoro num ai muso bo geji na ajie gboro onum pɔ mu saki sa fɔt ombai je namu gya domi ko onyi na gya je